Njali ma binloti ñég, ha mo gñég binraa bo, ñe de ingi ma yaa mo biɓéŧi uñaani fis. Han wédi ma yaanti ma a hi undúbatu, han aŋati mo usole. Jel ndi untúm mo diwliin, inan túm diwiliin ma atédi ma. Bari gñég bân bógi, bege ndu umeges ma usów, untúm diwiliin walla blúfat, unan bitúm tíw ma atédi ma, unan wi ɓéŧi, utúm gwili gsoonj bintúm bo waabo. Iyoo, uhúra bân bége ajaa, ajaa yo húri gja, ahúri gjabu ma, bari agí yo ngi bjabu billi. Be binyaa njínguru, ngi siimtibijuɓuda. Iyoo, ge fana nŧilite a lotti ujaa wembe, njinguru, ndi bigí ngi tíw, yóyi be binto hama, bihal, biga yaa ghali gsoon soonj bitúm a tíw wembe wi nan ɓéŧi ngi tíw wembe. Baba ndu uwomi wi unyaa ba wiloolo wi mba win wo. dong habe bâbe, habe ño loti, gñég, ñégi elefas bógi, ñégi biraa bo, ngi ñég fansuŋ bigiim bâan. Uhúra bii mmébde, nŧubni maa ggí uwoda, dong biñaŋ ngoli fana gyíŧi ma binwomti womti bo, gñég binraa bo, gii tti ruŋ riŋdi biñaŋ ma glo. Dong wee tínga goori, tita ma yaa biŧéd foloŋ, bigolla nyaa ma biŧéda a gjoole gyiife an giide jandi bintúm ma mo a diwiliin ma bijanga ma lota. Iyoo, bigolla njéd ma habe, biman ŧéd a diwiliin ma, hana aŋati ma usoli gir, binan ma bitúm mo gwili gsoonji a hí he habe wi.